أفضل مشروب عندي هو أتاي، باس تصاوبو غدي خاصك الما طايب ، غدي خصك أتاي، براد، نعناع و سكر، غدي تاخد أتاي ديرو في البراد تخوي عليه شويا لما طايب و تشلو حتى يحيد منو هداك الغبرة لفيه ، من بعد غتزيد عليه نعناع و السكر، وتخوي عليهم الما طايب، غتاخد البراد وغدي تحطو فوق البوطة وتخلية يتشحر من بعد طفي عليه، وتقدر ديك الياعات تشربو